Tômpony izy mipetepetaka ohatry amboa foagna fa kôa nandraha tsy tômpony ndraiky ake izy tsy de mipetapetaka amin'ôlogno loàtra magnan-jany.